أظن إني بكون <hesitation> سيئة في الوظيفة تتطلب دقة متناهية مثل المحاسبة أو العمل في مختبرات لإني بصراحة أحب الأشياء الديناميكية والمليئة بالتفاعل هذه الوظائف تحتاج تركيز ثابت ومهارات تحليلية دقيقة، فما أظن إن هذه الأشياء من صفاتي فهو مو -مو مجالي يعني اللي أجدر أتوظف فية.